अपड हाथ अछा से धोणू ले हम सबसे पैली अपड जू हाथ छन ऊंथै सबसे पैली पाणी मा गिला कला। फिर साबुन से अच्छा से रगडला। अपड दिवई हाथो से उंगली नाखून कलाईयों तै कम से कम बीस सेकेंड तक धोणा बाद। पाणी से अच्छा तरीका से धोणा बाद सुखे दियोला।